Ma chi ni sacciu iu di sti dumanni chi mi faciti. Puru si mi piacinu li feddi di carni e ogni tantu li pisci nun significa chi sugnu spertu di tutti cosi. Menumali chi mi restanu sulu na botta di dumanni d'accusì mettu un puntu a sta cosa chi fu faticusa e mpignativa assai. Lu manciari chi s'apprezza è chiddu chi piaci, chi ni gusta, almenu iu la ragiunu d'accussì.